المقشاشه من قدام فيها قش كتير شغلو انو يحرك الحاجات ويلمها. والزول الماسك المقشاشه بي يده بحرك الحاجات القدامو و يلمها شويه شويه لحدي ما ينضاف الحته كلها